Karazagna zava-kanto ndraiky misy ny sary, ny tononkalo, ny hainteny le amin'ny boky matetika agnaty boky regny, de tôkatôka de matetika amina soit misy na fety na fahoriana regny, matetika misy miventy kabary magnano kabary, de arivariva regny matetika magnano angano, de na misy koa tantara na sombitantara.